Cume früta a i pöl esi: i pum, prüs, le bërgne, le sereze, i mandarin, le arance, le banane <hesitation> l'üva <hesitation> l'ananas, l'angüria, ël mëlun, pöi persin <hesitation> i albicoch, a i n'a ie gia basta